اول ذكرى ليا وانا صغيرة أن أنا دائما كان عندي اختي اللي اصغر مني دايما كنا بنقضي علطول وقتنا مع بعض وأن احنا بنلعب وبنتبسط وان احنا كنا دايما بنصحى بدري أنا وهي نلعب أنا وهي ونقضي اليوم كله مع بعضنا